Khoroksa khoroksano rang ri rwmani abo kaisa debate wngmani lama. Supporters rok sakha, omo fairness <hesitation> no swnamnai jotono khoroksa hamya swrwngmung tei nok hai khe nangkukmani manwirok manna bagwi. Kwplaisarokno kwbang tax rwwi tei somajni programrokno rang rwwi sorkar economic balance swnamwi mano tei kwrwi kwrwi borokrokni bagwi rang ri rwwi mano. Tamokhe kebeng nairok sakha majra berjak khe rang rwmani kwtal samung tei saktharmung khlainani bagwi khá khárwi rwnai tamni hwnba tax kwbángma wngma bai baniya tei borokrokno khá khárwi rwna bagwi incentive kwmawi mano. Kaisa balance wngwi tongmani lama kwtal wngwi tongnai tax kaham khe rang rwmani tei lukurokni chubachu samung khlainani bagwi tei rang rini bagwi kaham khe tongna bagwi chubachu khlaiwi mano.